ଏକ ଭଳ୍ଲଧର୍ମା ଅଲଚନା ପାଈ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆତ୍ମଵିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ଜୋଥା ଜୋଥା ଜୋଜନା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ, ବଜାର ଧର୍ମା ଅନୁସଂଧାନ କରଂତୁ। ଇଂଟରନେଟ ରେ ଥିଵା ବହୁତ କୁଡୀ ଵେପସାଇଟ ଚେମୀଦ କୀ ଗ୍ଲାସ ଡୌର, ଲିଂକଡିନ ସଲରୀ ଏବଂ ପେସ କେ ଲୁପେରେ ନଜର ଦିଯୋଂତୁ ଏବଂ ତାର ଅନୁସଂଧାନ କରଂତୁ। ଦୁତ୍ଯରେ, ନିଜଵ ମୁଲ୍ଯୋ କୁ ବାଛଂତୁ, ଆପନୋ ନିଜଵ ଦକ୍ଯୋତା, ସପଡତା ଏବଂ ଅନୁଭୁତା ଅବ ଅନୁଭଵ କୁ ନିଜଵ ରିକ୍ଵର୍ମେଂଟ ହିସାବରେ ତକୁ ନିଜଵ ସିଵୀରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରଂତୁ।